Yë xëko'opë ko'o, yë xëko'opë pues xë dun ambë, tyam je'e uj'së ay kyëx wi'injedetyë, tyam jedun këx winkay, y ko'o du tu'i tyëkënyë, pues tyam jedun wya'ajnë este tu'u myenë tyam jedun tyunë, tyam du tyaxnë, tyam du tëx ijnë.